Mnyama wa ajabu mboni, mmbonire ni njofu. Njofu nimvoniree wakati ndeghe- ndekhi talii phumanyami, phumenama Manyara. Mera wakati lungi kata upogheza kuke dambo ighare. Kweirima ighire athakwenda Arusha iyo njia kwarime iphona <hesitation> nyamato, njofu niyoo mnyama mrwe nimghonire.